المناطق لي زرتهم مؤخرا هي مناطق جبلية مشيت لقرى متعددة كاينة فجبال الأطلس واحد المنظر تما زوين بزاف كينين الوديان كينين الجبال كينين الهضبات كينين البحيرات نباهرت بجمالية ديال البلاصة أو فيها حتى القصابات أو المآتر التاريخية أو فيها فنادق فخمة أو فيها لوبيرجات زوينين بزاف أو تقليدين